एक शादी में कुल खर्चा हुई जात है। शादी को बजट बनाए के लाये महत्वपूर्ण कदम उठान परत है। ताकि हम शादी में सभी खर्चन को निपटाई पाए। और ज्यादा रुपया न खर्च होये। सबते पहिले या तै कराये कि आपकी शादी को कुल बजट कित्तो हुईये। एके निर्धारित करिके परिवार की स्थिति आर्थिक स्थिति को देखाये। और बचत और शादी में शामिल होन वाले लोगन की संख्या को ध्यान में रखाये। शादी के बजट में कुल प्रमुख खर्चा होत है। इनको ध्यान रखिवो जरूरी होत है। इनकी एक श्रेणी बनाई ले। जैसे शादी में बुक करो भाव गेस्ट हाउस और शादी में बुक करी भाई कैटरिंग्स जो खाना बनात है। अगर वा अच्छे ते खाना बनात हुईये तौ वा ज्यादा रुपया ली लेकिन ठीक ठाक बनात हुईये। तौ कम रुपया ली।